انا بصراحة نفسي يكون عندي مؤنة متخلصشي ابدا من الآيس كريم مش من البتزا، أنا مش من عشاق البيتزا ولا باحبها خالص. انا من عشاق الالآيس كريم والحاجات اللي فيها كريمة وسكريات وكديه. البيتزا انا بازهق منها بسرعة او مش من محبيها أصلا.. إنما الايس كريم دا متعتي في الحياة، خصوصا في فصل الصيف. باحب نعمل الايس كريم في البيت برضو ونشتريه خصوصا لو عليه مكسرات.